परफी नसी रहे की तेरें काई आपनो लगड़ देत तसली रहे। <hesitation> ती आपनो काई तीनो शुब काई पेपर काजे काई इख़टा करें। काई चा काई जूड़ देजे लगड़ देजे ती काई चे। शुब जूड़ जाई पेपर ने आपनो होसा करें। काई जैती काई पेपर एक स करें चा शुब करें। ती आपनो काई आपनो काई नंग गाग दियाने रहे। ती आपना खुआ जाई ने करें आपनो काई <hesitation> पेपर क्लिप ने इख़टा तीनो काजु लगड़ीन ने जूड़ देजे होसा करें। आपनो काई शुब करें होसा क्लिप ने लगड़ीन काई तीनो काई जेने वारु इस्तमाल ने कर सके। काई के आपनो साथ बिखरीन ने मेगदे जेने ती काई। आपनों चे काई काई काई परीन ने रहे ने कुछ लिया ने हो जाई। ती पेपर काई तेरे में चे पेपर ने आपनों काई आपनों साथ <hesitation> मेगदे जेने ती काई तीना पेपर ने चे पेपर ने काई काई उड़ी उड़ी ने जात रहे। ने उपर तोल्या ने पर ती काई चे कुछलिया ने वोल जाई जात आस फाट जाई।